Allura na fotocamera digitali funcjonar praticamenti si një analogica, però ë digitali, mënd dërgosh ritratet, mënd të ndihënj me l’esposizioni, me dritën, me gjith këto shurbise, thomi se ë një skaj më facili se ajo analogica, però i duhet vjershi midhema ktie i duhet.